Firenena iray manankarena tantara sy kolotsaina raha i Rosia. Fa ny tena ahafantarana azy aloha dia ny hatsiaka mamanala. Rehefa vanim-potoanan'ny ririnina any amin-dry zareo an, dia tena mangatsiaka be. Hany ka ny ahafantarantsika an'i Rosia dia firenen'ny mpisotro toaka hozy tsika, satria manafana vatana ry zareo amin'ny alalan'ny fisotroana toaka. Dia <hesitation> > tsara dia tsara koa ny tontolo manodidina azy. Feno zava-maniry sy zavaboary mahafinaritra. Ankoatr'izay an, manana ny fombafombany maro samihafa raha i Rosia, dia <hesitation> > anisan'izany ny fomba ortodoksa sy ny fomba nentim-paharazana ao aminy.